Ñy momba ny ñy sakafo a kôlômbyy añy moa: ñ'olo a Kôlômbyy ao tea mihina raha araky ñy fombandraza ndrozy, <shushes> rozy ao matetiky mampiasa vary, ñ'atoly, ñy hena, ñy legimy, <shushes> na koa voankazo, rezay ñy raha matetiky hanindroz'iao, ñy sakafo mahazatsy androzy <shushes> arepa zao, sakafoo nandesiny ñy razandrozy, var'ioo na tsako na koa <shushes> henan'aomby na henan'aosy <shushes> asiandroz.